الف مبروك على الزواج والله يجعله فاتحة خير عليكم ان شاءالله وزواج مبارك ويعني يرزقكم الذرية الصالحة والف مبروك وعقبال يعني كل كل الي تتمنى لهم ووايد اسعدني هاي الخبر الصراحة